तसा खानावळीनी खूप सवाई जावण मेवता। तितुले जेह म्हाका दिसता कमी पैशांनी बरा मेवता चिकन बिर्याणी, नुस्त्याची थाळी, पाव भाजी। चिकन बिर्याणीचे पैशे दिडशी ते दोनशे मापेरेन असता। नुस्त्याची थाळीचे पैशे दिडशी ते तीनशे मापेरेन असता। माझे सगळ्यान सवाई आसा ती पाव भाजी तेचे पैशे तीनशे ते पन्नास मापेरेन असता।